Untuk komponen pada ini oto sona nanu mesin, boma nanu ini <hesitation> ban belakang, ban depan, boma nanu ini paling utama nanu hataholi yang nini oto boma nanu rangka.